Yes, I was first doing <hesitation> what they call ley ley sim card registration business. so most of the time, ley guys when ley have guests, ley will call me to come and register ley sim card. so when I come, I come I can come along with scratch card because most of them can buy the sim card and then put the card and put data. so you know I was familiar with the iphone at that time. so ley <hesitation> when ley guy register ley sim card, he put his internet on so ley I brought his five dollars card he say he wanted some five dollars card so I went back and bought it. so when I came, I did not like view the internet so I decided to scratch the card and put it in the phone and then ley ley ley start to go so when I was like bold to tell him <hesitation> your data was on and your money start to go so he told me I was the who steal the card like I hide it or I send it to someone else that I want to to like cheat him so he jack up me <laughs> so like I was like playing cool I did not embarass him, he talk jack up until the owner of the guest house came he told he say no I know this guy he na that type of person so that day made me feel bad and I think it was one of the baddest day that sometime when I even see guest I can always be careful how to deal with them.